E lafinsarane fampiasa siramamy a sentetika da kidy evao gny ampisainao aminazy defa mamy e raha, iny raha iny, fa raha, e lafy rasiny kosa anefany da izy mety aparary satria, produit chimique e tena maro be amign'ny ao, mety sy ho zakane vatan'olombelo.